में पियानो सीखूं काबर की मोके ओकर धुन ज्यादा अच्छा लगेल। गिटार में उंगली कटे के भी डर रहथे अउ। पियानो के धुन मोला सुकून देथे।